كان أنا بطل خارق، نجم نستعمل قوايا الخارقة للخروج بمخطط. نعمل فريق مع أبطال آخرين ونستعمل الذكاء والتكنولوجيا. نبرمج فخاخ ونستعمل أسلحة متطورة ضد الكائنات. نحب نكتشف نقاط ضعفهم ونحمي كوكبنا. المهم هو العمل الجماعي والتخطيط الجيد، وبهذا نجم نحقق النصر.